Ny fomba hanadiovan'ny fanatantavanana rano ny rano a: de aminazy io manko a misy <hesitation> sivana mifanongoa zay misy karazana vato, fasika; de iny vato sy fasika iny no m- mitazona an'le loto amin'le rano rehefa mandalo eo amin'iny le rano de avy eo mahazo rano madio.